अगर में विदेश म के भी सहर म ख्वे जंदू त में सबसे पैली वखा स्थानीय जू भी दुकानदार छीन, जू ल्वोग छीन ऊँ से मदद माँगणे कोशिश कलू ऊँ त पुछलू की ज़ख मेता जाण वखो बटु बता अगर वेसे भी कुछ काम नी बणी त में जू फ़ोन म गूगल मैप्स ची वेगु मदद भी ल्ये सकदू अगर वे से भी नी मिलदू मेता बटु त में लास्ट म पुलिसे मदद माँग लू।